Kinnis kunneni innini aina birrit jiraa. kinnisin Malin qubetot yani kinnis kun innin kaa colony isa sun ka nam gudioat jiraa kaa kingit jiraa. king sun gara kas taa aminnen jar diidat jiraa jar didan kun yani ishinii <hesitation> man yeden gagur sun dogortii yani innamarra won hamtu yani self defence. aminen ta woniat jiraa man yedanii maua guure yani damm midas udae yani akaana duub aina birrit gargar jiraa.